N san bɔta ti n dikɛ nɛŋɔ biŋe ti di yue paa, la nari ti n san ni ta dugɛ ba'asɛ n ni dikɛ nɛŋɔ n de nɛmma'aserɛ la iŋɛ bugum tɔ'ɔrekan ti bugum la paɛ di ti di ku'e, bala la ti zunzɔa kan nyaŋɛ kɛ di puan. N san le bɔta gee ti n paŋa paɛ ti n nyaŋɛ tara nasaa zugɔ la n ma'ari ko'om la diisi la ti ba yi'ira firiki la, n san tara eŋa n yire, dikeri nɛŋɔ wa mɛ iŋɛ di puan gee laŋɛ di basɛ ti di ma'ara, ti di san ma'ara bala la, nɛŋɔ la n boi bini la, di kan sa'am, ti bala la wan basɛ ti di yue paɛ saŋa beene.